پیشوګانې معمولاً ډیرې خپلواکې دي، مستقلې دي په داسې حال کې چې سپي هغه حیوانات دي چې ملګرتیا کې وده کيي. سپي اکثراً روزنې او ټولنیز تعامل ته اړتیا لري په داسې حال کې چې پیشوګانې د پاملرنې له پاره د خپل خپله پاملرنه ځانته پاملرنه کيي. په فزیکي توګه باندې سپیان غټ او پیشۍ کوچنۍ دي.